عادة أستيقظ في الصبح، تقريبا الساعه سبعة. أول شي أبدا فيه، هو فطور خفيف، مثل شاي أو قهوة، مع بعض الأكل الخفيف. خلال اليوم أكمل شغلي وأموري الحياتية. الظهر أتناول غذاء خفيف، مثل ساندويتش، أو وجبة سريعة. بعد الظهر ارتاح أو أكمل شغلي. العشاء <hesitation> يكون عادة حوالي الساعة الثامنة. أحياناً قبل النوم، أحب أقرأ، أو أشاهد شيء خفيف. أنام حوالي الساعة حداشر.